Taa hawti leɗɗe maa, ko kanndiloje, e nder pokkonoje, sai bila gaheyeel maa dow, taa heɓiy ma a ɓeddai e karmamije, sai kesɗo ɗa ashaanayeel ma.